لو رجعت خمسين سنه حاكون صاحب ابوي واعمل معاه حاجات كتييره وارتب معاه امور كتيره تنفع ناس البيت كتير وبتخيل انه ممكن اغير حاجات كتيره شديد لي ولاهلي وممكن لي ناس كتار حولي